Amkwuwamsaka-peɗ-həkəna, amkwuwamsaka-peɗ-ufaɗa, amkwuwamsaka-peɗ-hutafa, amkwuwamsaka-peɗ-amkwuwa, amkwuwamsaka-peɗ-i plfaŋa, amkwuwamsaka-peɗ-t'ghasa amkwuwamsaka-peɗ-t'mbaya, alfaŋamsaka, plfaŋamsaka a alfan, alfaŋamsaka-peɗ-tala, alfaŋamsaka-peɗ-hasha, alfaŋamsaka-peɗ-hasha, alfaŋamsaka-peɗ-həkəna, alfaŋamsaka-peɗ-u'ufaɗa, alfaŋamsaka-peɗ-hutafa alfaŋamsaka-peɗ-amkwuwa, alfaŋamsaka-peɗ-i plfaŋa alfaŋamsaka-peɗ-t'ghasa, alfaŋamsaka-peɗ-t'mbaya t'ghamsaka, t'ghəsamsaka-peɗ-tala, t'ghəsamsaka-peɗ-hasha, t'ghəsamsaka-peɗ-ufaɗa, t'ghəsamsaka-peɗ-aa <hesitation> hutafa, t'ghəsamsaka-peɗ-amkwuwa, t'ghəsamsaka-peɗ-ile plfaŋa, t'ghəsamsaka-peɗ-t'ghasa, t'ghəsamsaka-peɗ-t'mbaya, pma, <hesitation> t'mbayamsaka, t'mbayamsaka-peɗ-tala, t'mbayamsaka-peɗ-hasha, t'mbayamsaka-peɗ-həkəna t'mbayamsaka-peɗ-ufaɗa, t'mbayamsaka-peɗ-hutafa t'mbayamsaka-peɗ-, t'mbayamsaka-peɗ-amkwuwa, t'mbayamsaka-peɗ-?. peɗ alfaŋa, t'mbayamsaka-peɗ-t'ghasa, t'mbayamsaka-peɗ-t'mbaya, drəmke